أحب عيد الفطر، وعيد الأظحى -ب- <hesitation> بشعوبنا الإسلامية، وعالمنا الإسلامي له أهمية كبيرة جدًا <hesitation> يتجمع الأصدقاء، الأهل، <hesitation> نحتفل، نتبادل الهدايا، ممكن كمان أعياد الميلاد تكون جد مهمة تعبر عن التعاون، تعبر عن <hesitation> الاجتماع، والأشياء اللي جد ممكن نتعاون فيها، المحبة.